Firizidɛrǝwe lo otuyǝ we yɨo toŋ o lóo koru ǝfɨ ǝfǝŋpǝ e kpii wɨ láa taarɨ ǝfǝŋpǝ wɨ láa taarɨ mɛŋwǝ. O lóo to e yee otupǝ we kɨ ǝ fɨ e kpii rɨ mǝrǝ we keeriwǝ rɛ a la nya ke o ǝ lǝ́ǝ fǝ ekpii keeriwe wɨ lɨŋ pɨlɨ.